कड़ाही में जारी के चिपकल खाना के छोड़ावे खातिर ओहमें सिरका, नेबुआ के रस और मीठा सोडा, थोड़े से सरफदारी के दस मिनट खौला देब। ठंडा भइले के बाद लोहे के जाली से रगारी के माज देब। एहसे कराची साफ हो जाई।